kasinechan kasinechan keshol kikkasinyan nyinih aiyan ombo igharan nyopoh kaw nyinleh kabisa kikanisa nyoh tagh kendoyhteh ombo ngwuny aketeh nyonih sout akehngorokayh ghalah chonih kchenguh ngoh chichaeh chomitonih nyonin aweshen nyan nyohkyotoron aweshe nyan ayepishan awawaksholanin chonih akmorichan cheteh meminyeh morih walaka chondah kyangarakah keyh nyonah kingarakanin chintangah kingarakanin <hesitation> kimwowanih wasasinechan atineh leh tagh wolol totineh kyorelwan lukuh nyine kyonamchan keyh nyun klukihnyuh kyangarakah chi lechicha chimitan tkul yeh sahii chini mitan poryooh anih nyoleh mambo yoteenyun ombo wolo toyiyoh toh nyileh toh nyileh toh nyileh nyarah leh toh nyileh komwounyih tagh toh pareryenyan mekah kengarak mbo nikisyah nyoleh nyinyan amukah ngarak chih totingetan kiineh tingehtan angarakah chichonih knyul motingetan kohten nahneh mih werkah walak chomengorokahchah keyh ngomengorokahnyeh chih tingetih pa tyonah nguvu nyannyohmitan tumienapa kabisa nyeteh le ander mpaka nyeteh le sahii mitan tumienah nyan lenyeteh mominyeh kitangah anyonih tekuhomishah monechan kih nguvu nyander atekunyoni kenyoruh kigh kunguvu kngonih kaan morihchan cheteh toh nyorwah nguvu nyoh ngorokay to kwamishah monechan tkul atekyomishah knyeteh kangarakakeyh katoanan keyh anyorwah kigh nyor kongarakah keyh tekenyoruh nguvu mominyeh kitangah. Mominyeh nyondah ngunah kigh angah ngoh talanginyih somanyih tetenah kutinyih maminyeh nyohnguhnoh nyoh chengunoy ngwuny aicheng aitunyih kutinguh atuh isomenyih mondanyoh angah konandeh kungarakinyih chichonih kihkyohnih kasom chih kih kyonih kenguh pah nyonah leh nyonah leh nyonah leh nyonah leh nyonah kigh nyoh karam nyoh kitagh kyeh ngoh kiyah kechor nyih mendah mukoh kiyonah mendah chama mungu ngaleh chonah mechamenyeh kendoah aah mechamenyeh kanisa kyonah chih nyoti chih nyonah torot mechamenyeh kukoytah morihn aa mechamenyeh ku ku kumwah chih aa mechamenyeh kutangh angal cho ghach mekahpat kwiy nyoh karam so endachi nyatah atonin.